من حق كل شخص يختار فين يحب يعيش، لكن البلاصه اللي أنتي تختارها وتحب تمشي تعيش فيها تكون قبلك عندها قوانين وعندها قواعد وعندها تقاليد لازمك تحتارمها وتعيش كيما هوما يعيشو مش كيما أنت تعيش، ممكن تعمل <hesitation> حاجات خاصه بيك لوحدك، لشخصك، لكن لازم تحترم القوانين اللي أنت تعيش بيها.